באש תְע'סל סנאנכ בטוריקה צחיחה, חֻד' פרשאֵה אסנאן נאעמה ו מעג'ון אסנאן בִּאלפלוריד, חֻט שוויה דּ אלמעג'ון עלא אלפרשאֵה בחג'ם חבַּת אלעַדס תקريبا, אִבְּדָא פרשי סנאנכ בִּחרכה דאֵריה טפיפה, עלא כל ג'אנבּ מן אלאסנאן אלאמאם, אִלח'לף, ו אִלסטח, ו מא תנסאש תְע'סל אללֻת'ה ו אִללסאן בלוטף באש תחאפס עלא נדאפת אלפם כאמלה, אִסתמר פִי אִלתנד'יף לִמודה ג'וג' אלא תלאתה דּ אִלדקאיק, ומן בעד אִע'סל פמך בִּאלמאא' ג'יידאן, חאול תְע'סל סנאנכ מראתין פִי אִנהאר, אלצֻבְּח ו אלמסאא', באש תחאפס עלא צִחת אסנאנכ ו לִת'תכ.